<hesitation> أفظل إني أجعد مع أهلي مثلا <hesitation> الصباح، وأجي على <hesitation> على العصر أو بعد العصر بشوي أو قبيل المغرب أطلع انا وأخ وياي نطلع نتمشى نعيم من الله خير، نشوف لنا قهاوي نقعد عليها كافيهات، ملعب نروح نلعب به كورة، يعني أي شي نظيع فيه الوقت.